ऑस्ट्रेलिया ह्या देशां लोक हंगसर छोडसो आवडेको। जेवन मुँजें मीट पाइज़ जितुन तेह लोक मास भाजुन तशी वांगडा खातात। आणि चीज़बर्गर खावपाक सुधा तेंकां खूब आवडता जितुन तेह मास आणि चीज़ घालून खातात।